Tɔ hamba mɨnda dɨmau mɨnka tluwɨn tsuwai ka, tɔmɨn bɨsa timerwan mɨnka bɨsa timer wanka to sannan mi buwa ma wuhɨ mi buwama mibi tsɨgama sabɔda sɨba da buwaya dɨng nakɨn dɨ buwai tusi nakɨn dɨ buwai tusɨ mi mbizayau hark a dɨma kami bama mibi ta sɨpɨm mika ta sɨpɨm mi piya kani tɔ har bahɨ tsɨrakɨ ta muku a de tsirakɨ ta muku kami bama mibi sa tiyatl mɨna sake piyakɨ mi buwama tsigama tɔ kullum de tiya ka muku tama jika a wuhɨ mida dɨma sabɔda sɨbabɔ sɨba da buwa tlɨn mi bama cɨna yikɨm mi bama yikṫm mi bama yikɨm ena mida. Kwa bama mɔyu dɨ kafama mi bama yika mi piyau, ka dɨma, karfe ka dɨma dai dai <hesitation> wan kin vatlɨ katɔ mi buwama mi bi tsɨgama muku datlasu jikai mi buwama jiyama mi sawau, ka dinga camaza dɨn sai kami buwatsɨgama mita vɨnahɨ ina makyaki nama ɨna shaura sɨbɨ sɨba da buwatlɨn, kabuwatlɨn dɨ dzaratlɨnai ka dima a dɨrbitim kani, tɔmi bama mibi piyama har bahɨ ta tsahɨ tayu mi dɨrba tsuwai gan ndata naka cam bami tlama ɨnati kami ta vɨnahɨ ɨna tii sannan niya tlama mi bama kɔweneki ɨna ngɨna cannusɨ ba tɨda dɨmau nakɨn ma dɨma nakɨnu nakɨn dɨ dɨma nakɨn kɔwene kɨ ɨna ngina nusɨ. Midai mika tlama kada bamda bam, har yudi baza libinsau ka tsayu tsuwai katɔ fiya bafu fabi bɨsa timerfu faka bɨsa timerfu kafa bafu fabi za sal, haka za sal katɔ fa piyau dɨ ɗɨma kasu <hesitation> zu <hesitation> tsɨrakɨ ta mukwai na buwana nabi salta tsirakɨ ta muku, dɨ dɨma kasu <hesitation> caba hiyaza muku, nabuwana nabi zasal ta cabahiya za muku, dɨ dɨmaka su daidai taba bahi edaza muku, na buwana nabi zau, naka mɨna zakana mɨna buwana, mi tlamaka tɔ su <hesitation> ṫɨn- zahṫɨ ma bahiye e sɨnawai, mika za takɨn kama ta sɨpɨm, miza takṫɨn kama bahiye sɨne sannan kaga, hacawu ka, mimɨn tlama mi buwama mibi zau hardɨ hardṫɨ tsayu tɔ k- kullum mindṫɨ wankakani, kɔwan duk wi niki bami da dɨmau duwi sa. A yayo mindɨ dɔ wanka kani wi bahiya ngim mɔyu, wi nikim mɔyu, har mibu wama mibi tiyaya muku mi dɨma dukkan hamba mida dɨmau, kuma duk bada busɨ ɨna nikin nusi katɔ ta busɨ dɨmara mami mbɨzaya mati. Kuma kɔwena lɔkaci yɔki midi siba mida tlama mi bama yikṫɨm mi bama yikɨm mi bama yikɨm sabɔda dɔn aka tsɨsɨ ma lapiye watṫɨ ɨna kɔwena sɨmeki, du wi sɨm- badɨ busɨ a kɨmaya kita rayiwasɨ kani tɔ miji dɨmaya mi tsaya hakuri hankali wasɨ dɨ piyusɨ dɨ piyu sɨta nda camka jika de tiya ya ka muku de kɔwena lkaci yeki sinɔji birama ɨna dukan. Hamba mida dɨmau ɨna shaura sɨbɨ nɨma, kuma shaura sibɨ nima kuma dama ne kema nitlɨn katɔ ka buwaya dɨngɨ ka fata dɨnga tlɨnmau, dɨ naja kadu fa dɨmatlɨn su ṫɨnniki nai fazun lintimo f- fa fa kitlɨn made sɨbu hamba zai jika mi buwa ma mida tsɨ rama mida dɨma hakuri ina hamba tlɨnde dɨmau mida dɨmau, har cɔnakɨn mi buwa mabi buwama bimba cɔnakṫn midata maka nama conakɨn midata maka nama cɔnakṫn kɔwena loɔkaci mika tlama tsuwai katɔ daman da tsananɔ mama ka jikani wihani. Zhamamau mima kiya ina wiyu wima tabɨna wiyu, hamba zai jika midata maka nama wanka mida ta make de makyaki nama wanka mimar gharahɔ nima wanka midata maka gan daidai hamba a ruwɨn jika gharahɔnima gandaidai hamba dɨ dɨma gharahɔ nima ka miyata dɨma gan tlɨn mitalu mi zira hamba mida bi tikṫna raji wiyu. Hamba zai jika midata maka nama har buwa kṫ har cɔnakṫn duwi damuwa duwi nikin bada busi bada bi busi buwai bada bi kɨmaya rajinɔu, a- a mimata kiya ragima ɨna wiyu tɨma ku maya rajiwasɨ ina miyu badɨ kṫɨyɨma kami buwa mibi tsaya hakuri de makaki nama ba midata dim aka kɔwena lɔkaciye kidan hamba da kaja jika ni cɔnakṫn a dɨmakɨn ne muku nai muku sata baze daza kɨnai, ka buwaza daza muku kɨn cɔnakṫn kaga su bahɨ mi buwama mibi ɨn tsigama ikɨkɨn mi buwama mibi zasal, mi bura pa ghama ma wuhɨkɨn, mi ta sɨpɨn mika ta sɨpɨm kami maka zasal tama bahiye sino wai katɔ shike nan kɔwa di busai kanwa sai nakɨn dɨ busai sinɔ nusɨ nakɨn tɔ nda dɨmaka hacawu katɔ misa tlama mibuwa mami bipa ghamama. dikɨnai e za salalau, gaba daya kɔwena lɔkaci hamba midɨ de jika har bahɨ cɔnakṫn mindata dɨmusɨ.